<hesitation> ne uu anee amitwogik che achame aame, aame kimyet sanasana, aya achame aam kimyet kapisa amu notok ko neteche poorto ako neee teche poorto, ak achame aamtai sochot konganyoru mursik, achame aamta kora, amuu tukuk chee, chekororon cheteche poorto chotok ako konu sa ngomeamishe ko ma mii sapeet, ko amu konin sapeet amitwogik che iaame che kororon, ko achame aame kapisa chotok sait ake tukul.